जू भारते संस्कृति ची व विविधता और समृद्धता से भरी ची जेमा अलग अलग भाषा, धर्म, और परंपरा शामिल छीन यखा त्योहार जने दिवाली और होली येती संस्कृति म विशेष महत्व राखदी यखो जू संगीत, नृत्य, और कला ची ऊँगी भी अपरि पहचान ची।